या आक्य जगान तरे तरेच्या मांस्या वांगडा जन्वरा वांगडा तरे तरे ची नुष्त्यका सुधा असात। थोडी उडत सुधा तर थोडी वोडली हुडकी मारतात तसली। थोडी कमजोर असतात तर थोडी ताकतवर। थोडी काली ब असतात तर थोडी कोलोरिंग असतात। मका दिसता स्वता मझ्या भारतत्नात मोर थान पाच हजार नुष्त्यका मेइताली चाडशी कोस्टल बेल्तान।